<noise> Ya misy mahay tômpony aomby vaviny <noise> na bêngy vaviny. <noise> fô agnanôvagnazy mahay tômpony. <noise> izy kôa ôhatra mitaiza igny izy.I tômpony andeha itery ronono igny magneky izy. Fô izy kôa fa olo hafa mandeha itery azy akeo izy mihosinkosigny tsy magneky <noise>